ایسا سوچو تو پورے طریقے سے خوش رہنا ممکن ہے کیا؟ نہیں۔ دیکھو تو ہم انسان ہیں۔ ہمنا ساتھے جو لوگ ہیں وہ پورے طریقے سے خوش ہو نہیں سکتے۔ کائیں کوں بولے تو ہماری اچھائیاں رہتی ہیں۔ جو کچھ پوری ہو تو کچھ پوری نہیں ہوتے۔ ہر چیز ہمارے مطابق ہو بولے تو نہیں ہوتی۔ الٹے ہو جاتے، ہمنا غصہ آ جاتا، جگڑے ہو جاتے۔ یہ ہونی کائیں، یہ نئی جبراً کرا سکتے ہم۔ یہ جو ہونی کی چیزیں رہتی، وہ ہو کے رہتی۔ تم کیا بھی کرنے کا کرو، بولے پر نہ کرنے کا کرے بھی، اسے روک نہیں سکتے۔ تو کیا ہو جاتا؟ انسان نا خوش ہو جاتا ان سب چیزوں سے۔ تو پورے طریقے سے خوش رہنا نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کچھ دکھ آتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور بولے تو سچی میں ایسا رہنے کچھ بھی ہونا۔ کائیں کوں تم دکھی نئی ہوے تو تمھکو کیسا معلوم پڑے گا بول کے خوشی کی قیمت؟ خوشی سے رہنا کیا ہوتا؟ خوشی کی قیمت پتہ ہی نہیں چلے گی تو پتہ کیسا چلے گا، خوش یا دکھی رہنے میں ویسا ہو جاتا۔